देखो सा हुक्म एक समाज और एक देश में सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवहार बनवा वास्ते सरकार तो महत्वपूर्ण भूमिका हवे। सरकार ने मानका रे हरू समूह बनाना जोईजे जिणे हु एक मानक दुसरे मानक हु वात करी साके और प्रेम भाव वड़ा साके। सरकार ने समाज रो ध्यान रखनो जोईजे और सब ने साथ में लेर बेवनो जोईजे।